عشان تكتب رسالة شكر لطيفة <noise> إبدأ بتحية ودية <noise> نتل السلام عليكم، أومرحبا كيف حالك؟ بعدين عبر عن شكر بوضوح وقل له إنت ممتن، أشكرك مثلا على مساعدتك، <hesitation> أو كنت سبب سعادتي، حاول تضيف لمسة شخصية اتمنى لك كل الخير.